जैसे सलाद होता है और हमें उसे बिप में बदलना हो। तो उसके चारों तरफ में कुछ बिप चीजें रखनी पड़ेगी।